هفضل ان انا يكون عندي تحكم في النار لأن النار بتدمر وبتأذي ودي حاجة شوفناها بعنينا على مدار السنين اللي فاتت كلها أو على مدار ما احنا عايشين فى كنت هحب ان انا اقدر اتحكم في النار عشان امنع الكوارث دي من ان هي تحصل.